Timàti, Jàkpɔ̀bɔ nì enu odì iku maké be ŋèá òwo nɔ̀ku, be kèà ìgbè ìgbè. Mò maà bo so bɔ̀sì àbua be kéà ɔ̀wù èle kà. Kàyi ɔ̀wù ɖòo funu kàè bìà be kè. Ìgbɔ ɔ le abùa, à ná pò ìkpò ètè ànà bì nèbi ani enu à ná bì néèbi i nɔlɔ à nà zò so bɔ̀sì kàyi ùɖi timàti à nà víà ùni gbiéwu ùni ànà ɖùɖù li ùni à nà zò so bɔ̀sìà ɖɛ́ɛ́ ù nà ŋò. Ùni ìgbɔ ùni ŋò ùni zi àfɛ̀ té bà zà agbeEli enu kà kàyi òɖòo so bɔsìà ù nà wa li tè ànà zà yili. kàdi Jàkpɔ̀bɔ be kèà ìgbè wee ban ké. úni ka à nàáa kè màaké à nàáá só bɔ̀sì, yá à nàáa kè sònìà uká útããnì èle ɖɛ́ɛ fò dò uká úkàlinì èle. ìgbè màawu yá ɔ̀sì nyòo à nàáá só bɔ̀sìì elí ɛɖí bekè timáti nì enun, nì jàkpɔ̀bɔ ìgbè màaɖu èle sú à nà mi kèà ìgbè wèe kàɖi è nyréwu kétò so bɔ̀sì ni blèe kayi à nyréwu ké só bɔ̀sì nì ìgbè màaké à nàáa nì kè <hesitation> íga nia óhoo jàkálì blèe jàkpɔ̀bɔ, timáti nì enu màa ɔmi kpalí màawu plémú. O ká ù nyo ìgbè wèe lèe ùú jɔm kakáèè níìkeke ɛɖí ɔnɔ. Kayi ùŋò màaké fía ni éyì bàá zàa mi kèà, éyi bá zàa mi so bɔ̀sìà, a na za mi kèà sònìà ìnɛ̀ nìlalá ɖɛ́ɛ́ fò dò ìnɛ̀ nòɖuɖu èle, ɔnɔ le wèe náa ɖi fu úni ulikile ná ɖi hahá kɔàà únií ɖi iɖìnè ùŋò bàa ùnà mi kèà ìnɛ̀ wèe le ù nàmi nyo, kɔ ú nyo elí, ìnɛ wèe lèe elí lá ùú jɔ hàhá le wèe nó nyoà áɖìì ù nàáa ɖi iku maké jɔ̀ kɔ mò lɔ plémú.